Eh hanji sholli di atai to ɗiɗon ata digadai wodiki irin shudi enni ko waye aa todi ummake gozaru hanyum no wadirta shudi mun yahai wadaga siruki bali to siroyi bali waddagol waddagol wadaga toruki bandu legal du watta ga sanyuki hardu sanya shugel bongel gel wada ba rawuma koyije den de yanata leddi dumabbi lesdon du woini du jo'inai koyeje maru wala hebiku matsala nade njanai ba bare de fecco hairu du yanata koyije maru yana hairu gozaru kenan sai hairu ɓoleru hairu bo todu ummake du yahai du tefowa kudu to du tefoyi kudi du warai du jo'ina du wadda janho du sutta du wadda eh anjodi se gi'on dun wari dun jibfake gefe modon du Hoshi kudol irin kudol ni aa kudel gel kudel ga du hauta du jo'ina du wadda eh nidu hautirta sabbo hardu sakkina dau don hairuma boleru haurtirta sudu maru saikuma ugaru ko da dun irin dan kanowa gawodani. To wodi bakano wa ko huɗe wande ga wawai ga wande ga wawai ga wadda ga jo'ina garema pellel gel ma walako wanninga no gadirta sudumaga bo di daure hanga to ga heɓi pellel ko da dun irin dau poll wire sai gawara gwada sudu maga ga sakki koyeje pellel gel harge kenkesoɗe e pellel gel ga ga ummatako gam neddu warai memai duma sabida dudu watta sudumaru barai baccel wannaiɗau ko waya aa sannan bali didun wadirta dago minun mindun biadi bali kaba to hanji to du sirdoyi duari a kollom maru edunazi na edu wurtina gongol bandu lekki du ettowo gongol du waddata enon enon sai du motti sai du wada round ni to gam baccel jemni leggal ko lisal sudun nadu yanao to koyije du sakkinima de yana ta bare de pecco ma sundu no waɗir ta sudu mun kenan.